Raha magnitry efa <hesitation> an-tany hafa tiako ampiasaina: tsy dia mahay raha maro zaho fô ny tiako hampiasaina maloha dia cannelle. Tiako hampiasaina agnatina fanamboarana gâteau sy mofomamy isankarazany. Ave ka menthe na solila ary curry no farany.